जो कंप्यूटर होन सो ऐला के जमाने कंप्यूटर का भूत मेतुव होन। सो ऐला के जमाने मुँज आदमी का आधे से जादा काम करोन। अर कंप्यूटर ऐला के जमाने मुँज भूतों जरुरी होन।